म्यार आदर्श जन्मदिन इन मनोलू कि मी कै गरीब या कमजोर व्यक्ति थै भोजन करैं द्यों। या गाय माता थै भोजन करें दो। और पंडा जी थै बुले दान करैं दो और भगवान जी कुल देवी-देवताओं थै याद कैरी की माता पिता कू आशिर्वाद लेकी अपडू जन्मदिन थै सफल बणैं दूं।